Stilolapsi me topth ka një topth të vogël rrotullues që shpërndan bojën. Kur ushtron presion mbi letër, topthi rrotullohet dhe merr bojë nga rezervuari brënda stilolapsit, duke e transferuar atë në sipërfaqe për të shkruar.